لو كان نلقا اون لانق نتعلمها خفة جو بريفار بيان لالمون بارسكو فريمون صعيبة يعني جربتها و فريمون صعيبة و مام نحوس نتعلمها بارسكو هناك في لالمان كاين بزف فرص تاع الخدمة أي تو جونغ ماشي لي غادي تتعلمها غي هاكك, غادي تلقا دي زوبورتينيتي فريمون ملاح هناك, دونك الا كاينة لغة نحوس نتعلمها هي الالمانية